ครับ ผมกะทักทายแบบชาวบ้านเนาะ ว่าไปไส สิไปหยัง สิไปกะไปนาบ่ เอ่อ ไปกะไปนา อื้อ ถางหญ้าเอาไว้บ่

มึงมาแต่ไส มึงมาแต่เหิง มาฮอดตั้งแต่มื้อใด สิกลับมื้อใดบัดนี้ เอ้อ กินข้าวกับหยัง

ผมอาบน้ำแต่งโต รอกินข้าวกับพ่อกับแม่ กับครอบครัว

เฮ้ย ไปอยู่ไสมา หือ เสี่ยว หมู่ เอ้อ บ่พ้อกันโดนน้อ จักปีแล้วบุเฮาบ่พ้อกันเนี่ย

บ่ตั้งล่ะครับ ตั้งอิหยังมันฮู้เวลาปลุกมันเอง มันฮู้เวลาแดดขึ้นมาเนี่ยฮู้เวลาเลย พระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยฮู้เลย ว่าเฮ็ดต้องฮู้จักไปเฮ็ดการเฮ็ดงาน

ต้องเตรียมโตแต่งชุดให้พร้อม ในเมื่อโตสิออกเฮ็ดงานน่ะ รองเท้า เสื้อผ้า ถุงไม้ถุงมือ ถ้าว่าสิไปตัดอ้อยโตต้องมีถุงมือ อื้อ

มักอยู่ครับ ลางเทื่อกะมีของหลาย ลางเทื่อกะบ่มีของหลาย ลางเทื่อไปกะบ่มีของที่กะมักซื้อ กะกะต้องไปซื้อล่ะ เพราะว่าตลาดมันมีของหลายเนาะ กะกะต้องไปหาซื้อของอยู่ตลาดล่ะมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน

อยู่กับหมู่กับพวก กับพ่อแม่ล่ะครับ กลับมา มาอยู่บ้านนี่กะมาอยู่กับพ่อกับแม่ ยามมื้อแลงกะกินข้าวกับพ่อกับแม่ อยู่กับ

โอ๋ เป็นใดหมู่ เฮาบ่ได้พ้อกันโดนแล้วเดะ มื้อนี้ มื้อนี้ หาต้มไก่สู่กันกินบ่เฮา หากินข้าวกินน้ำ บ่ได้พ้อกันโดนแล้วเดะ หลายปีแล้วเดะเฮาอะ

ต้องอาบน้ำ ทาแป้ง เว้ากับพ่อกับแม่ก่อนค่อยสิ ก่อนเข้านอนเว้ากับญาติพี่นุ่งพี่น้อง มาเล่นนำกงนำกันไปเรื่อยเรื่อย บ่ได้ว่าสิเข้านอนเลย

มีอยู่สี่คนครับพ่อแม่เอื้อย เอื้อยกะคือพี่สาวนั่นล่ะ นั่นล่ะครับ เพราะว่า อยู่นำกันนั่นแต่ว่าเอื้อยกะไปเฮ็ดงานอยู่ต่างจังหวัด ครับ พ่อกับแม่กะอยู่บ้าน

มีงานกะเฮ็ดงานแหล้วครับ มี มีหยังกะกะเหลือกัน ในครอบครัวเนาะ เพราะว่ากะมีอยู่กันส่ำนี้ ลางเทื่อกะได้จ้างคน ลางเทื่อกะเฮ็ดเอง ไปกะไปนาพู้นแหล้วครับ

มีญาติหลายคนอยู่ครับ สนิทกะคือญาติที่ว่าพ่อแม่เพิ่นเป็นพี่น้องกัน อันที่บ่สนิทคือว่าญาติห่างห่าง ที่ว่าญาติในหมู่บ้านนี่ล่ะครับ

มีพี่น้องตั่วครับดีที่สุด บ่มีพี่น้องเฮาสิไปไสมาไสมันลำบาก มีพี่น้องเฮาหลายคนนะแฮ่งดี แฮ่งมีความสุข ได้นั่นได้นี่มาแบ่งกันกิน แนวคนอีสานเป็นจั่งซี้ล่ะครับ

ได้ให้ลูกให้หลานมา ได้อยู่ได้เกิดได้มาร่วม ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน เป็นสิ่งที่ดี ที่เป็นรักใคร่กัน อยู่ตุ้มอยู่โฮมกัน

เฮ็ดกับข้าวกับน้ำมาสู่กันกินล่ะครับ แล้วเฮาเฮา หากมีไก่เฮาเอาไก่มาฆ่า ตำบักหุ่งเฮาตำบักหุ่งมาสู่กันกิน ครัวนั้นครัวนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะมีความสุขหลายตั่วครับ

เฮ็ดไฮ่เฮ็ดนาไฮ่พ่อไฮ่แม่นะครับ ไปไฮ่ไปนา เพราะว่าไฮ่หยังเพิ่นได้ไฮ่ไฮ่ เพิ่นสิลำบาก อั่น เพิ่นเฒ่าเพิ่นแก่แล้ว มันไฮ่ลำบากเพิ่น น่าสงสารเพิ่นครับ

เทศกาลปีใหม่กับสงกรานต์นี่ล่ะครับ เพราะว่าครอบครัวเขามาพ้อกัน มาพ้อกัน ยะ ยามช่วงเทศกาลแล้วต่างคนต่างมีภาระ ต่างคนต่างมีหน้าที่ค่อยได้มาพ้อกันตอนช่วงเทศกาลนี่ล่ะครับ ปีใหม่สงกรานต์นี่ล่ะ

มีอยู่ครับพ่อกับแม่ กับเอื้อยล่ะ เอื้อยกะคือพี่สาวเนาะครับ พอกับแม่เป็นคนเลี้ยงกะมา แล้วขอบคุณเพิ่นมากที่สุดนั่นล่ะ เพราะว่าเพิ่นเป็นผู้ให้กำเนิดกะ กะกะต้องตอบแทนพระคุณเพิ่น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

คิดตั่วครับ คิดฮอดคนในครอบครัวตั่ว ไปเมืองนอกปานนั้นแหม บ่คิดฮอดจั่งใด พ่อกับแม่เฮาอยู่พี้แหม ครอบครัวเฮาเฮาอยู่พี้เบิดเนาะ บ้านเกิดเมืองนอนเฮาอยู่พี้เนาะ บ่แม่นว่าอยู่เมืองนอก

อยากเฮ็ดไฮ่เฮ็ดนาไฮ่พ่อไฮ่แม่ แบ่ง แบ่งเบาภาระเลาล่ะ บ่อยากให้เลาเฮ็ดหลาย เลาไฮ่เฒ่าเลาแก่หลายแล้ว ไฮ่ไฮ่ต้องเฮ็ดการเฮ็ดงานไฮ่เพิ่นนั่นล่ะ เพิ่นเฒ่าแล้ว ให้เพิ่นภูมิใจในไฮ่ไฮ่

ครอบครัวเฮานั้นสำคัญที่สุด ถ้าว่าบ่มีพ่อมีแม่ บ่มีครอบครัวเฮานั้นมันเฮาบ่สำคัญให้เฮาเฮาบ่ได้เกิดขึ้นมา เฮาเฮาต้องมีครอบคงแล้ว ครอบครัว มีพ่อมีแม่ไป เพราะว่าเฮาเฮาต้องเฮ็ดการ เฮ็ดงาน เฮ็ดอิหยังอิหยังไปนำเพิ่น

อนาคตผมกะบ่กะดอกครับ มันกะบ่แน่นอน อีกสิบปีพู้นเว้ย ถ้าว่าครอบครัวอยู่ดีมีกะอะกะแบบมีความสุข ความเจริญแล้วครับ ร่างกายแข็งแรงจั่งซี้กะดีแล้ว อันนี้ผู้เฒ่าเพิ่นกะเฒ่ากะแก่เบิดแล้ว

จักซื่อเรื่องหยังดอกครับ เบิ่งไปซื่อซื่อนั่นล่ะ แต่ว่ามันซื่อเบิ่งไปเบิ่งมามันซื่อม่วน บางตอนซื่อบ่ม่วน พู้นล่ะ ไปเบิ่งแต่ตอนอวสานพู้นแหล้วค่อยม่วนน่ะ

หนังบู๊แหล้ว หนังยิงกันพู้นล่ะครับ พวกสงครามโลกจั่งซี้แหม มันค่อยดุเดือดตั่ว มันค่อยม่วนค่อยนั่นตั่ว ระทึกใจตั่ว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

ซีรีส์บ่เคยเบิ่งครับ เคยเบิ่งแต่หนังไทย หนังซีรีส์จะบ่ค่อยเบิ่งเลย เบิ่งแต่หนังไทย เบิ่งแต่หนังเกาหลีไปพู้นล่ะ

บ่เคยเบิ่งแหมครับ ซีรีส์ เลยบ่ฮู้ว่ามักฮู้ใด ครับ เลยบ่ฮู้ว่าสิมักฮู้ใด ตอบบ่ได้ บ่เคยเบิ่ง

เกี่ยวกับอำเภอภูเขียวนี่แหล้ว เพราะว่ามันมีตำนานมาหลายเนาะ อำเภอภูเขียวกะดาย

บ่ฮู้แหล้วครับ เพราะว่าผมบ่เคยเบิ่งซีรีส์ บ่เคยเบิ่งอิหยัง ผมฮู้เลยบ่ฮู้ว่าเพิ่นมักเรื่องหยัง ผมเลยสรุปบ่ได้ว่าเรื่องใด

เวียร์ ศุกลวัฒน์ เพราะว่าเขาแสดงหนัง เขาน่าตาดี เขาหุ่นหล่อ น่าตากะหล่อ หุ่นกะดี โคตรเท่กะเลยมักเขาครับ

มันกะบ่ง่ายแหล้วครับ มันกะต้องมีเส้นมีสายมันกะต้อง เฮ็ด หน้าตาดีพร้อมครับ หน้าตาดี มีเส้น เรียนสูง ต้องจบสูง การศึกษาต้องมี บ่ได้ เฮ็ดบ่ได้ เพิ่นเฮ็ดบ่ได้

มนต์แคน แก่นคูนครับ เพิ่นร้องเพลงม่วน เพิ่นอัธยาศัยดี หน้าตาเพิ่นกะ บ่ได้ถือตงถือกะ เพิ่นกะเว้าม่วน

มนต์แคน แก่นคูนครับ เพราะว่าเพิ่นร้องเพลงม่วน เพิ่นอัธยาศัยเพิ่นกะได้อยู่ เพราะว่าเพิ่นกะเต้ยดี เอ้อ

ของ มนต์แคน แก่นคูน ล่ะครับ เพราะว่าติดตามเพิ่นอยู่ เพราะว่าเพิ่นออกคอนเสิร์ตดู๋อยู่ หลังหลังมาช่วงนี้มันกะเข้าพรรษาเนาะ มันกะอันนั้นล่ะ กะบ่ค่อยมีการมีงาน เลากะบ่ค่อยได้ออกคอนเสิร์ต

ชาตินี้ให้เจ้าฮักอ้ายเด้อ ครับ เพราะว่าเพลงนี้มันสำคัญ ชาติหน้าขอให้ฮักอ้ายเด้อ

มนต์แคน แก่นคูนล่ะครับ เพราะว่าเพิ่นมีเสียงเอกลักษณ์ของเพิ่น แล้วเพิ่นกะบ่ได้ถือเนื้อถือกะเพิ่นกะเป็นคนอีสาน เฮ็ดหยังคือจั่งคนอีสานเบิดเนาะ มันเว้ากันง่ายคนเ รียบร้อย ครับ

เบิ่งแม่นากพระโขนงแหล้วครับ เพราะว่ามันเบิ่งในโรงน่ะมัน มันสยองกว่าติ เสียงเนี่ยมันสะเทือนใจ ส่ำนั้นล่ะ แล้วมันกะเฮ็ดให้กะกลัวแหน่ บ่กลัวแหน่ครับ

ยามแลงยามแลง ยามมื้อแลงล่ะครับ เพราะว่ามันมีหมู่มีพวกมาหลายคน นั่งฟังเพลงนำกันเนี่ยมันกะม่วน กินน้ำโค้กกินอิหยังกัน ปาร์ตี

ฮ้วย มนต์แคน แก่นคูนครับ แค่นั้นล่ะ เพราะว่า ไวไว ถ้ามีโอกาสได้ใกล้ชิดเพิ่นกะสิบอกเพิ่นมาร้องคอนเสิร์ตให้เบิ่งอีกนั่นตั่วครับ

เพลงลูกทุ่งแหล้วครับ เพราะว่าลูกทุ่งมันเข้ากับอีสานบ้านเฮา เนื้อหามันเฮาเข้ากับอีสานเฮาครับ

มีหลายอยู่ครับ เพราะว่าการเบิ่งหนัง ต้องไปเบิ่งในโรงนี่มันกะมีส่วนอีกอย่างหนึ่ง เบิ่งในโรงแล้วมันมีเสียงกระหึ่มเสียงอันนั้นไป

ช่องเจ็ดแหล้วครับ เพราะว่ามันมีหนังหลายอย่าง เฮาเลือกเบิ่งหนังได้ เทียยามมื้อแลง ยามสองทุ่มบางทีเฮามีครับ

ตอนนี้เขาบ่ค่อยเบิ่ง TV หลายดอกครับ เพราะว่ามันมีโทรศัพท์หลาย เขาเบิ่งแต่โทรศัพท์ TV เขาบ่ค่อยเปิดซ้ำ เดี๋ยวนี้ครับ

น้ำตกตาดโตนอะครับ เพราะว่าอุดมสมบูรณ์ดี ทิวทัศน์ดี น้ำกะใส เย็น ร่มเย็น